Reh nk'ulub' ja peet wajaam janaj imaas re'ee tz'oo' rino'ooj ke xii ke tz'oo' rilam nruk'ulb' ja wii la q'iij are' riwii' onteera niwuxpach taqee' nituut nitaat nixub'aal niwal'iib' kak'uun taqee' nii nixub'aal niwuk'uun taqee' han wula cha nuwuk'uun reh re'ee janaj tz'oo' imaas nkamana re' ruxpach ja'ar kijaam eh nqawii' qawii' pa chaqaxelek eh nkoq'oreem kiib' nkik'amam ka kiib' ruwii' janaj nimq'iij suq qawa'a suq qa qawik'saam qaxaj wa chiki'pana k'eh wunaq reh han kojom nitziyaaq yah tz'oo' nitziyaaq nkojom he nkijixim la niwis ki kih korpiim la k'eh k'o'eel eh nim la lugar ahpare' kore'eet chi nim ha' ahpare' ee nareen onteera la qa'sa tz'oo' nriwii' pan la k'ulub' pues kore'eet janaj nim nimq'iij eem onteera la winaq suq nkik'saam suq nkiwa'a Suq nkilam re'ee nkiwii'ka pan nik'ulub' suq kik'ux riq'ahna janaj ee kore'eet janaj mariimba naxajwa xajwa ruu' ni nib'ijiil reh tz'oo' chila onteera reh re'ee kuxkurik chiwii' kore'eet onteera reh re' nqak'amam ka qiib' hoj onteera reh yah tz'oo' ni nik'ux wik'saam ja'ar onteera la winaiib' nkiwii' pani nimq'iij pero mas ke onteera kee kurik chila onteera wahchin xare' reh la nk'ulub'ja reh ja'ar onteera nik'achariik